Yätita'mpä uneta'p nta'p muspa ijtyajä sin jan ja'ku jana nyä'ijtyajä je aparato je telefono, puro jet'tyi'p kyenyajpa, ni'nta'p änhyajpa como debe de ser, por que jet'pi'kti'p jamkätäjkyajpa, y äjtyä tzame yomo' u tzame pä'ni nta'ntä acostumbratzäkpa ja'ku jetyojmtyi ijtu.